kō nā ʻelepani ʻano no ko lākou nui ke ulu aʻe, ʻeā, ke lilo i makua ʻelepani nui kiʻekiʻe lākou akā ʻoluʻolu a ko lākou mau pepeiao nui, ko lākou ihu lōʻihi a ko lākou ʻano ʻoluʻolu no kō lākou ʻano nui ʻoluʻolu nā ʻelepani ke ʻike wau iā lākou ma ʻApelika. ʻOluʻolu, ʻoluʻolu nō